Primeru as de tenel el aparatu, sea licuaora, turmi, picaora o lo que sea. I ya, pos entras tolas frutas frescas (comu prátanu, fresas o mangu) con 1 taça de lechi o yogul i una poca de miel. Ai de da-li hata que quei aparenti i servil fríu. I ya lo tienis. Ara, que cona flama que hazi, qu'estamus ajuncaus, más te val de tenel tolas cosas enantis ena nevera porque si alogu le tienis d'añidil gielu, pos te quea aguachilri.